Sande moderare tagu mamata lotu magu lao, kabuna aniani gu magu lao, tagu lotu asoma tagu lo atoka, magu ani aloa atugu isimani mani lao ito elo ai mani lao, mani lo aiaini edia, mani ani aloa tarai mani lao saima, mani lama atoka, tamani aloka aloa mani aniani taulo ita. Mani to tusamani aga italae taulo ta boni, mani mausu, tamani, mausu, mausu tamani mamata aloa lago mani laotaulo gardenia, gardenia mani lo waka taulo babaina isi mani gardenia ida baina ena gardenia manilo papauto, ta mande, mani lo baibaira waka kiki mani lo alo mani lo taitia manii alo aga italai ta rai mani banima mani atoka ta bani mani mausu, tamani mausu, mausu, tamani mamata, waka kiki mani alo diua gore dapa lao. Mani lao iti gore mani iao aka gore tamani banima elae waka <hesitation> manilama, tarai, ela tamani mausu tamani mausu alo manimamuta ta rare taulo tamani atoka, tamani ani aloa mani lao, mani lao taulo aga ita ela diua mosimosi dapa lao iti eloai, mani lao mani lo aiaini. Manilo babao, tamani babao aloa lasi ani sipoma babao mani banisae ubanima mani tarae atoka. Babao, mani aniani, mani ani alo ta boni mani mausu ah mani mausu, ta rare taulo atugu isimana reri taulo amini gardenia manupa lao taulo, manilo, baibaina are italae tusamani ta rae mani baniabani taulo, mania atoka, tamani atoka tamani aniani ta boni tamani, mausu alo, mani lao taulo, ida baina manilo taiti tauna ena gadeniai waka mani lo alo ina aga italae mani baniabani taulo mani lama atoka, ani aloa ta boni mani mausu, tamani mausu alo tamani mausu tamani mamata, atugu diua palao papara anua aniani tadi aloa ito abiniai. Ito ieta, mani lao, tamani baniabanima, aman aniani taman solama, aga italae aniania aibigu, atugu isimani mani ani aloa ta rai mani, ruma manito tusemani ta boni tamani mausu tamani maniata. Madiuai aibigu di waina ari kukue pa raimani ito atea ai, abiniai. A nalo tampa sasawalai, mani lao, italae manito tuisamani, sadosado italae abinia kakanai mani tutututa rai mani loa abanitaulo manilama redi anani aniani manilama redidia, mani atoka, tamani atoka mani aniani mani anialo mani mausu nalo paparataim nalo tamanipa tusama ni, apomani papara dipalama okumani eh lauma. Itoi dapa lao, manpa lao aman waka manpa idain waka ari tataiti ena nalo elaedi manpa aloidia lao purataim ma dipalama taitimani. Amani rumai waka tape podo, dipalama taitimani oh elae adi sae ia gardenia waka tape podo, elae manpa lao manpalon taitidia nalo ela manpa tua ita. Ita tu atorola ari tataiti, waka elae dipa ari tataiti idai sai waka tape aloela dipa lauma dipalama taiti, onoudia atorola elae umano ita tusamanito, aka tanipa tu saka, ma niganiga pani laa amani amatai. Ita atorola, mageala soma ita ka samani aniani gore aika. Paparema gore aika amini aniani manpa pauto elae kae besu isamani. Elai ita tusamanito pamani ena amatai. Ita pamani ena amata tape sakanina ma niganigakae rupea imani aman amatai ma baniabani nimani ramini aparalai elae tamani tusamanito tamani naulo atoro eh atagu isiman. Ita di podo, ita magu apododia, digesi, ita <hesitation> di skul ita atae di sola kakaisila ataeai, ito, ito tusamanito ita buka aguna arara usunoisa ia eh skul waka aloaelato, elai ela eloainasaguto mumudi ai magu ka atae, atugu kae raeabanidia, bea, amatai aguna amata elae ruma kiki ta kalo aloa agu atugu kae raiabanidia. Ita tusamanitoai maia tadaka daki lago elae manpa lao. Kae loa adina ruma kiki kalo aloidia aman amatai, maguka atae kasi itaba, tu atoro samanito ita pamani ena amatai tu ita na mageala ita buka, tamani naolaina tu atoro, nimani namin aparalai. Ala tuisamanta, onou ita tape sakanina, nima eloudia sakanina aniani manpa lao gito ma ita manpa ka tutu, are ita tamani tu atoro samanito lago mumudia magu kae atae ma atugu dipa baniabanibea adi otai, aman otai ma idai ia eh manpa rupe abea kasi ena padani anua pae sadia, ita manpa wagana tu, amana otai manpa baniabani. Ita tamani lao alamai manpa bani alai munudia dipa ka lu-lukautoraidia, tampa mate, rupe dia kae rae abanidia amani otai. Itoi dipole tusadia amana otai, aparalai. Lago mumudia, ma lago, dipa alo sakadia inau, padia isidia, tampa mate, eh ma atugu dipa ka tutu atoro, kae rae abanidia amatai manipa lo, tu adina ruma kiki mampalon aloidia are ita ida maki kabuna daki elae tuavaisamanito, maki tuamani ai tape podo, manpa lao abanibea, atugu ba lao abani pepekoiosadia, are ruma aikala alae tu samanito tampa alo busu ruma tape podo imani matai ma ida ia kae rae abanidia. Atuguba dipeko tu amana otai di pepeko sadia dipa tu dipa pekoia tu, itoi amana amatai are maga waedia eh ita mala tutuai ita papa ena amatai, lago dapa lao abani agu otai, niga kasi aikava ta redi. Idae maki aikala namini ruma tadapa alo dapa tu, alai tu samanito, aladia ita di lalaiala aladia di papagidia ita buka. Ita tusamanito imani ito arawa tamani tutu samani are eh inau ita tagu lalaiala elae atugu ito ita di lalaiala ba.